I fomba fanaovako saosy kary oé ata anaty vilany maloha menaka ao izy kôfa anaty vilagny ny menaka izy avekeo kôfa mafana izy io igny ana balo- aloha voalohany efa manetika tongolo dreky tomaty kôfa voatetitaka izy igny atana aka amizay izy regny, de izy avakeo potsipotseriny kô voapotsipotsika amizay ata akao amizay carry izy avike karokaroina amizay igny amizay izy miboaka amizay i saosy carry.